عشان نركب قطع أساس أساسية، أول شي بيكون معنا أدوات مثل مفك ومطرقة، بينقأ التعليمات عشان نركبها بطريقة صحيحة، بنجمع الأجزاء، بنثبت البراغي بالمثبت، كمان بيكون معنا إضافة أجزاء إنهائية بتكون أحياناً بالمطرقة، وبنتحقق من است- استقرار الأساس وثباتة، وكمان بنتأكد من أن كل شي في مكانه، وبنحطه بمكانه الصحيح، وبيكون جاهز